Nu’ th tuv by’tchy, nu’ doh tint lanyní, txi nuny lany zty tuv roh, txi nu’ th coz ndutchy na’za loo lapy, txi rëh rdie ra tint gy, tint gy, <hesitation> txi gycoo ziuny lo gyëtz, numá ni nazyni guen deland ah queity ráhdiny za lapy, txi xi runy guand.